o yi ro a laurudera ɲuso a mui a to'o zaro o wa cuwɛ lo ɲu we ah problɛm mana buwo oyiro a muɲi ma ɓwɛmi minanabio towa ma bra fu fu be ɲu be hozin ɓwɛɲu be hotin be hoɲu be tin be ɓwɛ be ɓwɛna be ɓwɛdo dehere bena ɓwɛɲu ɓwɛtin ɓwɛhonu